<noise> Sɛ mereyɛ ɛnam a ɔda nsu m' da kor a nkyɛ nam a mebɛpɛ dɛ mɛyɛ nye nam posena. Posena yɛ abowa bi a sɛ obi rehwɛhwɛ koraa no eku no a anaa obi ɔtaa no do a bea ɔwɔ n' otum sesa na - n'ahosu nye dɛm bea n'ahosu yɛ pɛr ma ne dɛm ntsi ɔtamfo ne nsa nka n'. Mbrɛ osi tse no so no ntsi biibi koraa ni a otum dan no ho akɔhyɛ beebi a hɔ kyeer koraa sɛ bɔdambɔ mpo a otum wura bɔdambɔ n'ano oko wura m' ama sɛ ɔtamfo bi taa ne do a nsa annka n'. Na boi dɛm abowa yi so yɛ abowa bi a ne nam yɛ dɛw ne dɛm ntsi nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛyɛ posena da kor.